ترى هالسيارة وايد ممنله مميزات من أول الshape تبعها الرياضي sport <hesitation> السرعات اللي فيها سيارة four by four كمالياتها امكأنياتها، ه-كل هذا بالإظافة الى السعر المميز ما-ما بتحصله عند أي حدا، هذي الفئة تحديداً وهذي السيارة سعرها وايد حلو.